abba <hesitation> abba <hesitation> omaria anin safar ijemaa safar bayyatii waan ijeminnen hin dubedaa dub anin <hesitation> min kinki wou kas hinjirtuu ila sreti tok <hesitation> bare tundu issa sun kasit lakise <hesitation> boma kinki sun dubatan rale fudedi sareti sun ana ilali ana hindedini wo sagale wakati sagalean get sagale ishia ash kajirti bare fulani sikae sagale kasa fudi it ana kanni yonkun saretin sun sagalean arra dua dub ir ana ijeddi sagale sun ita na kanni anannea ilalii.